སྤིན་ན་ཧེཀེན་མེ་དེ་ཆུ་གི་སམ་ཁ་ཏེམ་ཅི་ཁོང་གི་ཁེཔོ་ས་བེ་སེ་ན་སྤིན་ན་ཧེཀེན་མེ་དེ་ཆུ་གི་སམ་ཐམ་ཆེས་ས་ཁེན་བེས་པར་ན་ཤ་ཆིམ་འོ་དེམ་ཐམ་ཆེས་ས་ཁེན་འོ་ན་མེ་དེ་ཆུ་གི་སམ་ངེ་གར་ལོ་དན་ད་ས་ཁེན་མེ་འོ་དེམ་ཅི་ཧེ་པོ་ང་གི་ཧ་ཁོ་ཆུང་ཆེ། དེ་ལེ་ཡོ་ན་མེ་དེ་ཆུ་གི་ཆིམ་ཤ་ཁན་པེས་ཁེཔོ་ས་བོ་སེ་ན་ཡོ་ན་གི་མེ་དེ་ཆུ་ཕེ་ཁ་ཤ་ས་ཁན་པེ་ཁ་ཆིམ་ས་ཁེན་དན་ད་ཧེ་ཤེས་དི་འོ་ཁའི་མེ་སི་དེ་ཆུ་སམ་ནེ་ཆ་ལོ་ལེཐ་པི་ག་ཆོ་ཧེ་པི་གཡུམ་ཆེན་དེ་དེ་བེ།